Oonghalamwenyo yomunhu iha iyelekwa nasha nenge ohatuti kakuna ngushu tayii monghalamwenyo yomunhu nee nande ndadini okutumbula ngeenge owa tala ndee tapaholoka shiponga shihefi shoshiningile wina, shaashi oiponga ndishi iha yiifanwa, ndee omunhu takandukapo ashike oopo axulifa ondjafa nenge akandula ondjafa hano omunhu axulifa oweenda waye nena naku eta oshiponga osho twoo osho okuna okuya kodolongo okukalamwenyo kwaye akushe, iyaa shapo hano tapewa ehandukilo lelikwatelela konghalamwenyo oyo eli akanifa.,. Ohatuti onghalamwenyo yomunnhu ita iyelekwa nongushu yasha kakale kaasho okuta ashike oina ongushu yashiyako ihena oshiyelekifo shonumba nande nande shaashi ndadini okutumbula nena omunhu okwali nande oye haeta omboloto poshitaafula ndee omunhu oo takandukapo opena omifyuululwakalo dimwe ngaashi ngeno moilongo yomo ushilo wa africa aamo nena ngeenge owaa eta oshiponga ndee omunhu wonhumba taxuluko, ondayandja ashike oshihopaenenwa ndee omunhu oo okwali omunailonga wonhumba nena moshilongo omo ohodulu okukala tolongo ndee oto longele ashike epata aalo oko waeta oshikolo hono tolongele onghalamwenyo yomunhu oo fiyo ngoo otofi toeta ashike oshimaliwa oimaliwa aishe oyo tolongele oto itwala kofamili kunya wadipaya omunhu kwii osho hashikala shili ngaho. Onghene ohaiti kutya pamito ei omunhu kena ongushu tayelekwa nasha neenande okutya ashike ongushu yomunghu oya pitilila ongushu yoovene tutye hano oina ongushu nondjudo yopombada eelela moku nghala moku kalamwenyo, omunhu okuna ongushu elela yashiyako ita iyelekanifwa nasha neenande.